आँखन की देखभाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। काहे की हमारी आँखें हमें दुनिया को दिखावे को एक जरिया प्रदान करती हैं। आँखन की सेहत बने वो रखबे के लिए कुछ आसान उपाय। और आदतन को अपनाओ जा सके हैं जैसे की हम आपकों कुछ ऐसे आसान उपाय। और आदतें बता ही रहे हैं जो आपकों जरूर कर वो चाहिए। जैसे की नम्बर एक नियमित आँखन की जांच आँखन को सेहत को बनाए रखने के लिए। हर साल एक बार आँखन की जांच जरूर कराओ। काहे की विशेष रूप से महत्वपूर्ण है अगर आपकों अपने आँखन से। अपनी दृष्टि न ज्वान चाहत हो तो नम्बर दो है सही आहार आपकों आँखन के लिए। विटामिन एसी इ और जिंक और ओमेगा थ्री एसिडिक जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में लेयो। आँवला, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जी और मछली आँखन के लिए बहुत लाभदायक होत हैं। और आखिर में आँखन की सेहत बनाए रखवो एक सतत प्रक्रिया है। जिसमें सही आहार नियमित जांच स्क्रीन ब्रेक और बाहरी सुरक्षा शामिल है। आँखन की देखभाल करवेशे आप लंबे समय तक अच्छी दृष्टि बनाए रख सकते हैं।